باش تبدل مصباح محروقه تجيب طابله كرسي، اطلع الفوقا، ونحي هاديك المحروقه يا خويا وعاود سطالي هاديك الجديده اللي شريتها، دورها الداخل هداك <hesitation> تاع المصباح هداك، وتشعلها الله ينورها عليك.